Pono moli no moli kuexa kena ajojolin, este pasa, oregano, este pimienta, clavo, y tomillo ajojolin xun xano moli kue, xonxintina moli kue.